Pues xana na kotaña nuera onokoto xa nwexa te ña kadana kuin ndida kuini in tawindute ña xooxa ña kwa ña ntiixa <hesitation> ñueza kanadi ku xanduñu; konadi ku xa ndukuixa o xandukunia ku xaka´aña ndoñu´una.